Cöse conlîgo a-a spassoia, a-e stançie da nettezzâ, a-e strie a-e bazare, a-o brugo, a-a zenestra e a-a befana. Basta.